وأفظل طريقة أنهي بها يومي إني أخصص وقت للإسترخاء <hesitation> كدة أسويلي عشا خفيف وأجلس أشوف مسلسل أو فيلم، بعدين أحب أقرا شوي قبل أنام سوا كانت رواية أو مقالات، كمان أستخدم وقت أفكر بالمستقبل وأفكر إيش أسوي خلال اليوم الثاني وأشكر ربي على النعم والحمدلله على العافية.